Manuk te'e suane makacaya si tuang ne ya ren paku sale namia mando eya icikren ya na miae sise mayah nalowen su oras nalowen ya tiara nanaru kira tuisena suane makacaya sia pakusale ya tamai to su ehe ku sualei mangase ya naiwi manuk ku te'e nayuma sene wo pina kina nito makawalei anunu te'e ya mengkum ku o ya benda kata na kacaya tu manuk te'e na anuh ku yaren naga nakura tu isenayuma sini kote'le wu kita tatonan ku tomanuk te'e suane makacaya si tuang ne